औजार विभिन्य प्रकार के कार्यों के कारण के लाने उपयोग करो जात है। जैसे काफी सारे औजार होत हैं जैसे कि हथौड़ा हो गओ, पेचकस हो गओ, प्लास हो गओ, रिंच हो गई, चिमटी हो गई। कटर हो गओ, आरी हो गई, छेनी हो गई, रुरल हो गई, टॉर्च हो गई, चाकू हो गई, पेचकस हो गओ, फाइन हो गओ और ड्रिल मशीन हो गई। रबर मैलेट हो गई, स्क्रू गन हो गई, ग्राइंडर हो गई, हथौड़ा ड्रिल हो गई, टाइल कटर हो गओ, टॉर्क बलाडर हो गओ। और बाकी बहुत सारे इस्तेमाल घर बनाऊन के लाने और बाकी कार्य कारण के लाने करो जात है।